Anisan'ny fomban-draza brezila agny e ny fahaiza mandihy sambà. Da io moa zany tsy ino fa amin'izay hoe fomban-draza i izay feno angovy sy hatsikàna amin'ny fandihiza. Da ireo ihany koa manao karnavaly; fety lehibe amindreo agny io miaraky amin'ny dihy, ny loko, ny karnavaly maro amin'ny andro mangatsiaky.